आपण काजे रोटी बनाना होती। आपण काजे असु करना चाहे। व्यवस्थित रोटी बनाना होती। पहेल काय एक परात ले लेना चाह। और तेकाय तेरेम काय पीठो गह पीठो कुस- न्ही लेना चाहे। तेरेम कम पानी डालना चाहे, निते ते पीठो पतलो हो जाय। जिसे की रोटियों ते काय वारी चूड़ी बिनी ने। जो काई मोटर इटली ने काई पतली थी फैजाय अल्ली। ओते काय आपण काजे से रोटी लेने ए-रोटी करने के चार पहेल। आपण काजे तवा ले लेना होतीना।